Omundu wamabya iwabiribulha othulho, wa wamabya ini iwuli munywani wayi wamanyibwira wuthi wabiribulha othulho omwa kiro, wabikolhesya obu engeri yosi yosi ey'erilhangira wuthi wangaghotsereramo betu iwabya iwabiribulha erighotsera, iningikubwira nyithi wuthatsuka erisaba kundi ibbwa hanganabya ihali ekindu kibi ekyabi ekyabya ekyabikubuzya buzya ekikale ekikanza wulikendibotsera, neryo iningimubwira indi athatsuka erisaba, iwathatsuka erisaba Nyamuhanga, iwukibya wabimusaba kandi ingakubwira indi wulhekeraho wulhekirekeraho n'erisaba, wubye wukathatsuka erisaba imuwakesya kundi ibbwa eribulha othulho bikalhwira oko bindu binene, hanganabya ibikalhwirira oko nziwu, obundi obundi ihali ekindu kibi ikyabya, ihali omundu mubi isyanzire wukabya wukaghotsera eyakakubuza buzaya omo thulho thwawu neryo iningimubwira indi abye akathatsuka erisaba imwaghotsera, ingabya akabana othulho.